Tsy dia mandeha hôtely za kô fa misakafo e! An-trano fo, fa <hesitation> ndraindraiky fo za mety karàha ôhatra hoe misy dia aleha tampoko karàha in̈y tara amy tan̈y omban-ten̈a any, amin̈'in̈y vao mety mandalo hôtely fa tsy isan'andra edy e! De <hesitation> fa tiako ndraiky za misakafo amy hôtely loikisa àby ren̈y.